Dini wa ma khin cani, ma khin diburna, ma khin kwamai, ma khin ƙunakwai, ma khin tirinna, ma khin whusakwa, ma khin begwana makhin gyiyafana, <noise> ma khin zhizhidai, makhin dilinna, makhin p’iyamai, makhin eh makhin hashana makhin zhizhidai <hesitation> makhin <hesitation> wusikwai.